Ny fomba fitahirizana hena mba hampaharitra azy ela kokoa dia atao ao anaty konzelatera izany na vata fampangatsiahana ny hena, dia ao izy no apetraka dia tsy ahetsiketsika dia izay no hitako hoe fomba fitahirizana an'azy ela zany. <noise>